Ee ja mada chi ja sada ku chuu chi cho´oda nteeyo nu nu na sa´ada tee minu chi ntukada, ntukada iyo taka verdura chi ntoku mada nu yura tu vijada nan ku te mino chuu chi ku taayo ntku, taayo ya te ne xitu sua e yua te taayo ntku, taayo yua ko minu kau chi. Jo kuu chinito jarko este jakun minu srilá te yua te ka choto te nu ja mi ku te taayo vini yuu, te taape nu na verdura iyo taayo zanahoria te mino chuu.